قومی سلامتی خاطرٕ نگرٲنی ہنٛد استعمال ہیکہٕ اخلأقی أستھ اگر یہٕ یتھ پأنٹھ کرنہٕ ییہٕ یُس انفرادی حقوق تہٕ آزٲدی ہنٛز حفاظت چُھ کران، تہٕ انسأنی حقوقن ہنٛز خلاف ورزی چِھ نہٕ کران: